Taa mra ngə tas səba maí yi yab yí kwalaari akadoo níínííra a dasso tone ma ke ne wava a daaso nǐǐnǐǐ ra nǐǐnǐǐ tone yi nǐǐsə mee ya’maa tonenwâ mee senta ton wo mee kaan ki yi saa! Kenewa, ma adaaso nǐǐnǐǐra paraara sam yi maãn kiyi ma tanda, ki ka’s’ yi seẽ tone hana ka kaah yi na ɓə saltəra mee kə ɓə tas auwe wa tíí ri yi yab elfe ete yaraara níí nííra yi yab kwalaarí masenta kwalaari meí hana níí mee ko ngə kən tone pammeé tíire ngə sengge kwěêrâya kə ngə kaà ngə ma tanda u yarrə kon tone wàu ngə sen tííirí he mee ngə kaã ngə me’ana síka samto bə kənə kwa bíu kəna kǎǎ nə ma tau dau síka samto bə kənə kwa bíu naa kǎsnə ma tanda rau, ngə sengge bəss njə fang ta ngə paako rabte sentays renaa ma tandawa sika samto ndə īrín tone nya kəna kaã nəsən mau ngə sengge tone pan sə meé han ka ndə kaɗoo sə kas ko ke keke ê yaabe ta wa fiding wa, pəi bə pam sə kə ngə sengge fini ba kə ngə sengge ngə keme to tone pam mee tone yō tom yaa ma sinɗa yabya ngaa tama tííri yadda ba keẽ kakkaya mei mee ngə kadoo kwalaari a puttǎǎdiwa hama ka ngə tone hama ngə paraara bə ngən taapa sən tas ɓa.

Nǐǐnǐǐ me ngə n taasa me kə kə ngə haa ngas kau bəs əsa mee bəka-sem siyora, kadoo kam kənə kem nǐǐna bə nə fadsə yawa a kaɗoo tone ma paraarawa, waso fiding nən yau mee nə kon ngə nə kə ndə kaɗ keke nən yau bə kə daa tomba duka ndə tome ẽ keya mee bəkəkekən u kuda nga təə ngera wa ngə nə kawa, <noise> mee bəkəke kəu u sen dena təənara wa kənə haa nə ngə kau kən mee nən tas ngə ma ndə tas səkoo na noo ko ndə saã ɓaatə hindira mee hana yaãmmi yi tom ma ma’a’ usu mei kerane yi kěě yikemei kadoo waatoiydyawa mee a tom sa, kerama yikeẽ yo kemei sase yi yawa kuɗa ꞌira a təblə sal sak kerasne yi keẽ yi kuneí sase yiyawa sər ma ra mei baats bən too sərma kəma kən un toosə awər mee ndə palaswa mee ngə too pə ngaa kana daaso tone ma kerewaa yaakema yí too me ndə pala ra yosan yab nga kan sents səta a daaso kadoo wasso ma tone m, yi sem yab ngaa kana daaso ma tanagu a hit ban kadsə mee sǎǎ baatə laã wara yi senm kwalaari ra sən kaã sə kam bəsəba nok a tiĩri meí arin kan mətas ən tomsə a tanda a win a bəm leani gab suutuma ngaa bí síya bəsəba sum kwalaari a kana a kada a kanaa adabo ban kadsə tone ma kene bə u o baata hito fiding wara paman yab. Nǐǐnǐî parara yi tona ma senta səta yi yar tonasi yaa ɓən kadsə yin laasən tas konkon siya yaa kau rebed yū tom ma ma’â wutu, mee ngən kau senta səta mee ngən kau tone ngə kěě mee kə ngaa kon kon siyi mee kau bəsan yob nə kəi va senta daaso síyo mee yi tau sen tan rəbəd siya kəi kaã yi ma’â yi keme wa mara semra cewa bəkəke semaa sinda eewa kənəkaã nə tom kokari <hesitation> nəna kokrokto maabiri nə yawan kənə məə sentan kansə təta kə sə kad keke mee semsa tonesiyi ké yi keẽ rok mee nga wərə tonseiya kí kan nga ɗəda kəɗɗa yo yo lo kə ngə ma’â mei antone ngən taabəsəsiyi yi kaã yí bəɗ mata ngə kansəta ra, mee ngə santa kəna kə ngə kaa ngə paa ku̍ ɗəɗa kən daga usumya kə mgə tas ngə ma’ā kən bongetəra aa hansəsa kə ngə ma’ā mei tonesisi mee hana nə konsə a tanɗa ki yi kaā yi yau bə senda na too səba mee ngə kau tones mbəsəsa duka ngə ho yin siu dwara ma kunda ngə ma’ā mei matanse ngə kausə suyin tomsə ləklək yi kaã yi kaɗ ma ngebera ngə taa ɗəda ngə paaki tone. Meengə tas tonenə, ngə haa nga mbəsəsa rəbəd tiwa tiwa tiwa tire mbəsəsa rəbəd tiwa tiwa tiwa tiwa mbəsəbaí nən yau mee, mee nə konnernə kənə kon kon a bongtəra nə sem ma banda kon u sem kwalaariwa u u nə sensə kənə təblətələ ko kənə ləə̃ ləə̃ ra. Nə no ma senta kwalaarita mee kənə saã saã mee ngə tom tomane mee kaah yí na ndə saltərana minda wo ndə haa emba u kaah yi sensə saywewa mee has nja kau mbə kausa tííri ɓanə mee yi yawa nə kə ngə ivər tonesiyi hur kadan ma mbə ngə kausəsə rəbəd tone ma yi kwalaari maaso ngə wīi ê ngə kad keraye wanəto fa kadoo wǎǎdo u ndən kadsəwa nə yau dəə̃ maa yi kaɗ tii dǎǎnda nən yau bəka mee ndə bontərai ngə pid naə keẽ bongto ngaa ɓongto kə kwa pənə kon mee ěě kə ndə saã lau dīi ra ngə kemei ngə le’en nə ma’ā bə ngə lesə ɓa, tomsə ba wa wa ti wa ti we ti wa ti wa ngə kau nǐǐnǐǐ keragə səra mei yitom ma ma’ā usutu kən mei pə gara mee tom ngə maaso kən pə lau wííyo wai pə ngə yau ra nga kawan plasso kənəí kar siyi nííiníí nga səra kəi sen yi kem ɓong ɓə autoneya yâ keẽ sə bai ka ton pidaa kuda meeyi weẽrə sentə nəv, kíyi weẽ rə pa yí keẽ eera bong təra mee ndə siyoi mara sema sinda nə yawan kənə kono mee sə kuva baatə lausiya nə wasa ka wo tona kwalaari kaah kiyisə to balfara’íra har sə wo sə haa emba uuí sansə sase mee kiyi na salttəre irs ban kadsa daaso tone ma kene u ban kadsə pa karesewa, mee sem masso ra kəngə níí maaga huu mee ngə maa. Ten kə ngə bne ngə sem ma senta sətara ngə wo ngə kon tone awəra puttǎǎɗiwawa kaɗoowa ən biyon kwasə yaake yí kem mə mee ka nə ma’an so kama a nə kone ra usantu mee ka yi ma’ā maaso kan yi kon tone kera to ə n bin ndə bəsəsə maaso ete maeyi nííya tííri yô wo ma senta səta to senta kansə mb tatən mei kənə kau bəba kənə tas bəba maí nə taa na’a’ ba’kawa a daaso ɓam kasə tone ma karewa rab, ete mee ngə níí ngə tau ɗətə səto ra, mee ngo níí maaga hubuk husuk meu ngə wər ngə maa tənen ngə wər ngə tomon kəntəg kə ngə kon tone ngə wər mee ngən taa bəka, ngə na bəka ngə taa bəka ngə kon tone, to, pawara pa ngən saí mee ngə ma’ǎ senta sətan mei ban kan maa ban kan ma ěě tone ən yawa atom ma a tom maa paraara yi yawa a toni maara atom maare ataon maara ən yau mee mee sək bə ba man pə yo kurkuɗa mee ngə maa dətssətar rəbəd nə to ən daasosiyo kə ngaa kad ngə kem nə maãn kəmə kaã nə kon tone tə kad ɓate nə ma lauda na.